सबसे पहिले त हमीनके फूलबारी देखेके परल, फूलबारी केतना जमीनने हमीन बनएलेबारी, ऊ फूलबारी ने हमीनके कथी कथी रोपले बार, कथीके पूmला रोपले बारी । ऊ फूलासब कहिया कहिया होइए, कौन फूलाके कौन समयमे होइए, कौन फूलामे कौन दबाई हालेके परी, कौन फूलाने कथी राखेके परी, कौन पूmला कौन समयने होइए । ऊ अनुसार हमीनके फूलबारी मे रोपैछि । ओकरा रोपेला पहिला कथी करेके परी, माटी केतना बा, पानी केतना चाही, केतना मल्ला चाहि? केतना दबाई चाही? केतना बिऊ चाही? यिहेसबके लागि हमीनके सभे पूmलाबारीमे राखैछि या रोपैछि औसनके कहके हमीनके फूलबारीके रेखदेख करैछि आ काते कातेसे घेरदेइछि कि लोग सब ओकरा नोक्सान नपुगाएके चाहि, लोग सब ओकरा आ के चोराएके नचाहि हमीनके ऐसनके फूलबारीके निमनसे घेरके राखैछि, या व्यवस्था करैछि, या रेखदेख करैछि ।